टीवी मा बहुत छुट्टी छुट्टी तस्वीर हूदन। जू जल्दी जल्दी बदलदा छन जब हम टीबी थै चालू करदा। तब टीवी स्क्रीन पर हमथै तस्वीर दिखैंदी छन। और आवाज भी औंदी छन। जैसे हम अलग अलग पिक्चर वेगे कार्टून वेगे दिखदा छां।